لا ما ظنش نمشي، عام كامل على خاطر رحلة، ويزيد خطر في الفضاء، كبير وضمناش حتى وأنا ما ن <hesitation> ضمنش إني نوصل، حتى <hesitation> حتى إني نرجع هسة اللي الأرض فيها وايض حاجات زين نحبها ون-ونعيشها ليش نسيبها.